Ny fomba fetraikany ny sakafo aminy fahasalamako amin'ny ankapobeny fantatro dia ao ny sakafo mitondra otrik'aina izay hoentiko miasa ary ko ny hahazoana torimaso mamy revo voky tsara. <noise>